Fomba fitazoman'ny kolibria le herinazy le enerzinazy ndraiky izy na de magnembana malaky be le elatranazy mietsiketsiky be igny izy sady afaka mande izy sady afaka mihigna fa izy tsy kara le vorogno sasany, le hoe kôfa ihignana igny tonga de mizaha kakazo hafa ôhatra hoe hipetrahany de hangalany de hagniny fa izy tonga de sady afaka sady magnembana fôgnany sady afaka mangala le hagnina tiany hoagnina aveo amizay tsy lany enerzinazy.